هذاك الساحر حار كفاش يعاود يولي كبير، بدا يحوس على وصفة سحرية باش يولي كبير خاطر رجع روحو صغير عن طريق الخطأ، بدا يحوس في الكتاب انتاعوحتى القا واحد الوصفة، الوصفة هاذيك استعملها زاد ثاني غلط وولا كبير بزاف.